في مكان معيشتي جدة بالنسبة للحرارة اكثر الشهور حرارة هو يوليو واغسطس اما بالنسبة للبرودة فهي في يناير وفبراير وبالنسبة للرطوبة تكون عالية في شهر اغسطس تقريبا والجفاف يكون عادة في شهر ديسمبر